nako nanga kondisi ja loloa kan na ganggu uwa to kan na kondisi ja torou nako nako nakondisi de nanga lang kan woyo inomo ka ina ganggu sibi lo idadi uwa wa ojomo nako no mah mane kan sibi idadi uwa na ojomo bole lo uwa to idadi uwa na ojomo manege yang ketoko lo uwa.